<hesitation> esye mbukhanga saa kumi na moja nemba nde mupangilio kwinyanga, embukula lupapuko rivuku nifungula lupapo nde ikalamu, nembanga mupangilio chianje nganditha khufwana, khoo nemipangilio chanze iko nechamalanga nonderera, ndakhamala endio malanga nefungula miriango, nerula ruanyi khurenga ritala rianje kakhavanga mburiri salama, kakhavanga mbu rikhuwa riosi riosi, kakhavanga mbu mundu achenderekho ruanyi nomba tawe, ndakhamala endio malanga ninzia khwisava, ndakhesava eruanyi eyo emalanga nengalukha lano <hesitation> essaya masayo kanje, ndakhamala khusaya ninzia imberi wa mwami, ndakhamala khuthia imberi womwami emalanga njache khukhola vusafi aluanyi ano, neshirenga shialo ngilua shithia, ndakhamala endio erumanisiangakho kakhavanga mavere kario, ereveresiakho kakhavanga mavere kario nomba kaumao erumanisie nde esukari ili vashikasia, nashi neshirengakho one two three aluanyi wanje ao. Ndakhamala endio, emalanga nzia mundalo, ndakhathia mundalo malangakho endimakho, endime mpaka masa ka saine ako, masa ka saine ako nikakhola masa kasathine malanga engalukha mungo ili. Nywekho ichai, neshiri khunywakho ichai yeneyo omanyire nzithanga mundalo nishiri khuruta meno phibidanga mpaka erude ameno kanje, ndakharura lano khunzie enyole kiamsha kinywa <noise> enjake khunywakho ichai yeneyo, neiririsia maparo, ndakhamala endio, ngalukhanga murivuku rianje khurenga mbu nishina shiekhoyekhe khukhola naye shina shiekhoyekhe khuchaka khukhola nyanga lwene olo, hemalanga njaka nde kandakhorere ekolo nendesheria khunjira, naye shina shia khoyekhane khukhola nyanga lwene olo, nende kandakhorere kolo nendesheria khunjira maririsie, emanyanga rumirisia khumanya mbu, <hesitation> avana vange ngilwa vathire khusikuli, ovorere khusikuli vulai, khuluokhuvera omanyire, shiruriranga sishiranga sipanjire, manyiririsie nonderesie manye mbu avana vorere khwisikuli vulai <hesitation> khupirekho valimu vamanyirisie kakhavanga vana vorere musukuli mmurembe, ndakhamanyirisia namna iyo emalanga lano njache khukhava, emanye mbu efyayo fyanje aluanyi ano phiria phirie, manyirisiekho thingombe thiange shingilwa thiria vunyasi iva khukhava lusi khave, iva nikhukhava vunyasi khaye endio ndakhamala namna iyo nzakikisie mbu phiri vulai, ndakhakhola endio emalanga ndakhara vunyasi ao. Nengalukha lano nzie mushitwoli, njake khukatsia shitwoli, yakikishie mbu shitwoli shiri vulai, yakikishie vusafi vuri vulai vureka na shitwoli eyo <hesitation> yakikishie mbu vurishindu shiri ovulai, yakikishie we ingombe iriranga nandai lano henjache khukatsia fyokhuria nembira ao ili ingombe itukhane khuria, ingombe niyakhamala khuria, ingombe niyakharia khukhava nikhwekekeyanga mumwendo kwa saa tano ao, nikakhava mbu <hesitation> khurikho nde matunda akenyala khuriakho nendiakho, khandi nikakhava mbu kavulao nivandererakho vusera vuria kata, khuvera vwene ovo nivwekholanga ovulai sana sho aundi orikhomo ngamavere <hesitation> mafura keingombe orerekhomo nomba, nomba karulanga mumavere keingombe oreremo, lano onyola vusera vwao vuva vulai sanaa, lano vukhweresiakho amani, onyola lano notukha novukha avuene ao kata nokhavere novutiphu nonyola mbu omanyire orikho nde ripuoni riao, aundi orikho nde thinjugu thiao thiriao vakasingia shitianyi shie thinjugu lano onyola phiene epho phia wikhonyere, khuluokhonyola phindu phiene phino, lano nokhanyola oryo ndakhanyola endio, emalanga eulukhakho mpaka onyole kho nafasi yao yokhulukhakho, ili khonyole mbu onyole akhukalusia amani kene kano, ndakhamala endio, emalanga ngalukha mushitavu shiange shiria nenje mbu. <hesitation> efindu fya ndavere nehorere maririsie nomba tawe nendola mbu firi sawa sawa lano enjakana nde mpangilio kwa inyanga lano musa tano omo hulwohuvera emaririsingia fya tonyere firya hula ovuremu vuri nenditsisia. Lano ndalachaka emanyirisie mbu madeni kandavereho inako kosi handi ndeme hulipaho madeni kene kano alafu emanyirisie mbu pengine indalo fulani ili avundu fulani aundi avandu vatsire huholahomo ikasi enzie manyirisie mbu avandu vene vano ngalwavatsire huhola ikasi yene ino, avandu vahoyeshe hulipwa, nomba vamarire nomba tawe. Kahava mbu vashiri humala hulaelewana humanye mbu vunyoli vwavu vanyola varie. Nikahava mbu venyaho shindu shititi aundi shya hutsia hukwira munzu, vilabida mpaka ndikongaiye emanyirisie mbu banyolaho valie, hulwohuvera mundu mulala wenyene shonyala emirimo kino wenyene taa mpaka vyenyehane weyime ohole nde avashio, nohola nde avashio nivahuhonyaho mirimo chino, sonyola nivanyala huhwivira alwanyi aundi veekomba shindu shyao saana tawe <hesitation> olava overesingia ovunyorero vwavu lano nivahavere nende vunaye vwa hwitsa huhwivira nivavola taa uno ni mundu wefu aritsangaho inefu. Lano ovetsanga olonda vuhunji lano wambasia avandu vano vava alala. Vyahatsia firyo. <hesitation> ndahalonderera namna iyo mpaka handi nditse nyole mbu ndihale nde ifamili yanje emanyirisie mbu ngalwahuchichanga nihuula wakati vwa shyahuria shya shitere hushiri huula wakati vwa shyahuria shya shitere ndenya emanyirisie mbu niyena avaremurungwa. Huvera valahweresia iratiba yavu huvera mama jikoni mpaka alahweresia iratiba ngalwa ava nafwana ango ao, ngalwa waremurungwa, alafu lano wetsohulomaloma nae lano ahweresie ngalwa onyala hulonderera lano olalonderera mahua kene kano huvera nopanga efindu bila humuusishya vilaloloha mbu ori nde makosa. Mwahamala muryo mbara hulava hukaribianga wakati vwa shyahuria shya shitere mama watoto alahuwaho shyahuria shiva shiruo walaria, hwahamala oryo, ndahamala endiyo, shimalanga eonga mundalo saana nomba hukasi ya alwanyi sana taa, vibidanga mpaka handi erule erwanyi ili nziye wemalanga nzihala erwanyi eyo njake huhava network ya findu fya rwanyi kama mahua keshiama, mahuwa ka matibabu ka kiyenyeji kano, efyama fya ndengiramo fino, ehaveho avandu va pengine mundu yahavireho husimu, huvera wakati vwa ndehunga nindi ingo mbetsanga efungire isimu lano fibida efungule isimu njake hwasiliwana na avandu ngalwa ewasiliana na avandu. Lenyolanga handi mpangilio kwa mthuri ngalwa mahua kethohuva nikachenda. Onyala hunyola omundu ahuvira ndemere huhava husimu ndikombere hukutane avundu fulani, onyola nga hutsia hukutana avundu fulani nyamborera issue yae lano enjaka humuadvisa mbu ano hulahola huri hulahola huri nonyola pengine mundu ahuvorera mbere nde ikesi hu ocs lano hutsia hu ocs nomanoma nde ocs nonyola ocs afunishe mahua karyo areshere. Nomba onyola mbu aundi ari nde icase hu court na aundi pengine icase yae ino isukumungwa icase yae ino vuri nyanga yamenya niyatsia hucase hurya lakini shindu shyosishyosi syehorehanga taa nemweresia advice nemuvorera taa. Shyahuhoyeshe huhole nova nende itikiti inyala huhuusya avundu fulani hutsie nonyola hutsire naye mpaka pengine mu street council nenzia nindi eleza mwene huvahongo varia nivavukula icase irya nga yanje nonyola mahua karya nikahavere matinyu kanguye, nonyola mahua karya namangu zaidi. Kata vandu vamalanga vapara mbu aundi ndi nde ikasi muserikali lakini ni nyasae niwamba saa shipanula shino nenduha ninomanoma nde nyasae na yahonya onyola mahua nikavira. Kata onyala hunyola pengine ospd nomba nenduha sa nenomanoma nonyola mahua kano kavere novwangu zaidi. Mpaka vachaka hurebana mbu warerenge yena. Lano huvirira mvwene ao, ngalwa ndehunga niadvisa avandu namna iyo nonyola mbu vwangu vwa vanavange husoma onyola sa mundu niyeiniya navola mbu hulondohana ngalwa ohonyere amahua kano nasi ndalahuhorera eshirebe. Huvera kata esie omwene ngalwa ndirenganga malanga nyola mbu school fees kama nga ya masters sinyala hulipa tawe lakini lano huvirira vuhonyi vwe ehonyanga avandu vuno vuchiranga mpaka omwana mpaka isaino ngalwa idakika yambolanga ino ari mclass na asomanga huvirira ngalwa holanga network nende avandu. Ho ngalwamalanga hola namna iyo nyasae amalanga yahonya. <hesitation> onyala hunyola mbu mundu pengine ari nde kesha avundu niyashtua saa niyamborera nyangaino ori mkeni wange nenzitsanga nehonyana navo mikutano nonyola mbu nyasae ahola eshindu nonyola hutsia husaira avandu, nonyola nyasae yekula tsinjira aundi pengine mundu yari alalushe nomba yari ahupirwe nde mapepo nonyola mbu mundu oyo anyola bulamu, nonyola mbu nyasae aviririremo, nyasae ahonyere mpaka. <hesitation> Alafu humeta abwene ao handi malanga nzia attendaho mkutano kwa visa indi kuinyanga huba kakamega. Ndahatsia kakamega ao emalanga. <hesitation> Huvetsanga nde avandu karibu mia tatu mia nne apo humalanga huvahomo onyala hunyola pengine erumireyo vandu karibu amusini vandu karibu imia. Onyola bandu vano vatsire vahonyerwe. Nonyola mundu pengine wulayo nonyola akhuvorere mbu, ndavere nende ishida fulani vasirishie vulwale vwawere nonyola achinga elefu thiviri nomba ata elefu thitaru yamba. Kho khuvurira lishirika liefu lia, likhonyakhokho khusomia avana. <noise> isaindi nyalakhuva mwarakati yeneyo, nonyola sa khandi mundu yakhupira isimu namborera mbu, vaye khukhavire saidi nochama ithakho. Emalanga funiikha thia. Lano malanga mweresia maelezo, nayeresia maelezo kae, nemborera makhua kano, nemangusa. Mana okhoere okhole shireve shino okhoereshe okhole shireve shino. Mbula vwiyango lakini thiokhole ngalakhwiviranga endio. Lakini onyola sa akholere nonyola nasaye yakhamala. <noise> Khomalanga ndakharura kakamega ndie vusuma malanga ngalukha mumias mtown, niwenyanga khuva sana. Thiakhalenga masaa ka sa tisa saa kumi ao, mala embekhomo, <hesitation> malanga ndilakho muthiofisi muvandu vakili vano, vatetezi malanga vakhonyakho vandu. Mala njendakho muthiofisi mwavuomo khulolakho shughuli ivakhomo yenyala khukholakho. Ninyola iliwo, malanga kholakho inayo. Pengine varume avundu vambore irakho isummon. Malanga ira, isaindi khulomelomekho vambore makhua kama lala kaviri, lolekho nga khukhonyana maparo, <noise> nivambira muthuli khwenya khukhulolano. <noise> ndakhamala endio emalanga saa nengalukha mushituo shianje aposta ano mumias, emalanga saa ngalukha muposta ano mumias emalanga ndikhala nde vashiange ao nakhumalanga khukutana nde makhuwa manji khulomalomakho one two three, mundu narevakho washie wayorere nde tsishuguli thiaye kho khwakhawasiliana khurio, emalanga pengine nyolekho iripoti yange khurula avuene awo eeeehh pengine mundu akhavirekho, vambore mundu fulani akhukhavirekho mundu phulani yenyere omukhonyekho issue fulani pengine yaverekho nde ikesi mokoti, pengine yavere mulware, pengine yavere natuyirwe nemutoka mana phibidanga phayeresie shingalua makhuwa kava nikachenda kho khumalanga khukhonyana khurio maparo nikhumenya. Naye vandi vamalanga vafuchirira mbu kweli toto, kata vamalanga vandeva mbu ewe walongwa endie, nesie malanga nivavira taa nasaye yanonga ario khuvera nikhonya mundu, phimalanga phiekhorekha ngamba nimborera savethanga esye taa avethanga nyasaye uva nakhonyere, ano khuvirira mukasi yene eyo nasaye amalanga yekula thingira nendemakho phindu phia vana vange niphithia through, kho fyakhola fise fya sakumi na moja sakumi na mbili malanga ninzia wabenard awo nemalanga ninzia ninywakhoyo ichai, nenderemka polepole ninditha ingo eno nindupa thimbakha nde avashianje ndakhola ingo eno. Ndakhola ingo <noise> eno, <hesitation> emalanga nyolakho aundi masaa ka. Sasa nikisha kuwa town apo, fiakhola visee nerula mtown, ngalukhanga ingo kalakala. <noise> Nditha kalakala nenomanomakho <noise> ne vandu khurevanakho makhua kava kekholeshe mushitere, namna hiyo, nekhupa thimbakha nithire khumanyana na vandu. Nendi khula mshitonye shianje, malanga ndenya khumanyirisia mbu, avandu va maaka vanyala khuva nivakholetekho makhua mavi? Khuvera nivakhamala, nikava kekholeshe, nikhumanya way forward ngaluakhanya khuvavukukulrira atua. Kho shitonye shiva shiurere, malanga thiasa mpaka ingo. Ndakhola khwitala, sithingirasa <hesitation> shirunji tawe. Mpaka ovekho ngo ukhupa oluoka, noinia isauti ili shindu shivi shili mwitala shichie, <hesitation> kava ata mundu nali munthu. Omanye litala onyala khurura, omanye vakhasi muvunji sivavethanga vaminifu tawe. Kho niwithira sa mungo bila khuvholakho likhua liosi liosi khurula khale khuopanga luoka ili mundu nali munthu muvi nalonda seyo nathia ili wakakutana nende malasire mavi tawe. Onyala khwichukhana niwire mundu. Lano kario handi sho, omalanga ovotokhana litala. Ili kata mundu nali munthu mavere nendeakhua keke narula nathia. Lano khochachekho khureva ango ano lano wakhamala khula mwitala nolenjira munthu, omqnyirisie vandu vao vawonjere varie. Emanyirishe ngalava vawonjere. Na ndakhama khumanya ngalava vawonjere, khuenda ikawa pengine mundu arere iripoti, emanyirishie iripoti iyo ivere ivolanga shina. Nivayakhuana majibu, eyane. Emanye mbu avandu vanje kavambu rumanishie fwahulia vanyorere fwilire. Nivakhama vario, mpaka ndalanyolakhokho niva ichai ya saa kumi, ndalanyolakho. Enyole, ndakhamala khunyola namna hiyo, enyole makhua, makhua kokhukhola shina, mathi kohwisinga. Ndakhayevua mathi kohwisinga, lano siesi ndalanyolua na utulivu njache khwikhala asi, njache khutulia. Lano fisa ephio nifimalanga ngalukhe mdairy yanje khulola mbu, emipangilio chiange chia nimbere nimpangire visha fimbere nimbukha saa kumi na moja, mipangilio chino chiosi malire ndachula chiosi? Nimba nindalathirirekhp tawe, lano mbanjirishia chialandamalire chino ta, nithilandanzirakho asubui. Ndakhamala endio, ndakhamala na makhua ka idairy yanje malanga lano ngalukha khusimu khulola mbu na akuna wina vacha, vatemere khukhavakho na venyerenge varie? Lano mwarakati yeneyo, ndalavajiba majibu kavwe emanye mbu ngavenyerenge. Hwahamala hulyo mpaka handi ndalabaho nde bisa vya hwihala nde ijamii yanje. Ohuchaka hulomaloma nde mlala mlala emanye mbu omundu aremerwanga ni yena. Ochaka mberi nde abana, bana bano bahwelezeho ngalwa baonjere, amasomo ngalwa babere mwisomero babirire yena, butinyu shina bwa banyorere mwisomero murya omanyeho <hesitation> homework yabu ngalwa bahorere. Mahua <hesitation> yandika <hesitation> ingo ili humanyirisie mbu niyena obutinyu bubanyoreranga vuli vuli ne hunyala humala hurye butinyu bwene obo. Alafu lano handi oberesyaho nafasi handi bosi bahureveho amarebo, lano amarebo kene ako nomanyiranga mbu mwana uno yebwa nyota shina mubulamu bubwe. Omanye ngalwa osutia bana aambi nilwomanyisiringia omwana uno bulamu bwaye ahoyeshe ohuhola shindu fulani, ahoyeshe huba omundu fulani mumaisha keke. Ndahamala endiyo emalanga ehaba nde nafasi yahuba nde ng'ina mwana abana hwihala abandu babiri, manyirisyeho, amboleleho yesi butinyu bwabananyorere, mipangoliyo kya aparanga, emuhusishia mubulamu ili yesi yambolelehoho bulamu bwe inyanga aparirenge arye lano hululao hula amaparo kefu alala nohumanya shiba shieholeha. Muhalakati yene eyo humalanga hutsia huryo lano emulehela inyafasi yohuchaka humanya ngalwa hulaliya, akasia byahulia bya angoloba. Hwahamala huryo humalanga huba nende maombi ka ingolobe, yaani vuli mundu <hesitation> husomaho ibibilia. Hwahamala husoma ibibilia ne hulebanaho amalebo, pengine ngalwa yesu yachendanga, shina shyeholehanga, shiakiranga naonia abandu ni shina, shiakiranga niyeima naesia abandu fyahurya shiabetsanga shina. Abundu bwene lano hwahalebana humalanga hwitsa hunyola mbu ohwiinia, ohuhonyaho abandu humali yao ikulangaho tsingila fulani handi huchendela abandu kama nga abamanani, bandu nga valema lano mwahaka abwene ao mumanyanga mbu <hesitation> humalanga hwekesania abwene ao maparo humanya mbu shirebe shino nohola ori, shilelanga nyota fulani, shilelanga lihua fulani. <noise> Ho inyanga fisa fyene efo inyanga ibetsanga niyahadidimia yahabua lano kanyoleha mbu fyahaola fisa fya hulia nehulya lano huba nende ishughuli ya maombi ka ingolobe vuli mundu ashailaho washie, hubukulaho mwana ashailaho washie, mwana ahusailaho wesi omusailaho, husailaho majirani, hwahamala huryo lano iba wakati bwa huhola shina bwa huleshela mulonji na iula wakati bwa hweyalishia nehwayalishia mpaka inyanga ilondaho.